في أحد الأيام، اكتشف طفلاً باباً في غرفته، لم يكن موجودًا من قبل، فتحه بمفتاحٍ عثر عليه، فوجد غرفةً مظلمةً وصندوقًا صغيرًا. عندما فتحه وجد خريطة وصورةٍ لعائلةٍ غريبة تبع الخريطة إلى غابةٍ غريبة، حيث اكتشف كنزًا من